Farzandimga velosiped haydashni o'rgatish uchun avvalo xavfsizlik choralarini ko'rib qo'ygan holda, dubulg'a va himoya vositalarini taqdim etardim. Keyin esa, <hesitation> tekis va xavfsiz joyda uni qo'llab-quvvatlab, muvozanatni saqlashga yordam berardim. Sekin asta uni mustaqil haydashga rag'batlantirardim.